Untuk negara feek yang harus ita lakukan ita harus kondisikan ita lingkungan no sila boema ita harus ini <hesitation> tao malole no ita.